<noise> jadi men nase poteh tu lemak tu me men di campor tu dengan <noise> kuah- kuah e lemak nian apelagi dengan kuah sarden dengan ikan nye juge la, nah kuah sarden tu jadi lemak nian jadi warne abang nasi tu jadi lemak nian men di hiop ye tu di <hesitation> makan da tu di <hesitation> ikan nye tu juge lemak nian ikan sarden tu, die tu dengan <hesitation> ikan ikan paten, gulai paten, nah tu lemak jugo di campor dengan nasi gulai patin tu, jadi tu lemak nian perpaduan nye tu, jadi banyak wong di asrama tu ngihop dengan ye tu, kadang dengan nase poteh tu ye tu pacak ngihop dengan kuah e tu, dengan ikan e tu, banyak la men nak ngolah ber nasi tu kitek tu harus masak e dulu sesuai kecukupan, untok kite dewek ape dengan kenti- kenti kite de tu dengan sape bae e tu, kalo aku tu galak masak nasi tu dengan tige centong tu dem cokopla untok seahai- ahai, seahai semalam tu. Kadang tu, mbeli telok dengan kecap tu lemak juge he tu, pek telok da tu pek kecap da tu makan nasi tu, lemak juge kadang tu men toboh dak nahu sen tu, kecap be jadi, dengan minyak sayor tu dem, dem tu dengan, dengan lalapan tu lemak juge, nasi tu dengan sambal dengan lalapan, lalapan tu cak e pocok ubi tu, da tu tehong de tehong tu ape segale jenis timun ape tadi tu dem.